बाथ मं व्यो सोडीत करतोव पण गरम पाण्याचो शॉवर सद्दी घ्योपाक मेलाना सो मी तोत घेतलाय असलै। माका हरशी गरम पाणी आवडना, पण माका शॉवर आवडता तेचो आणी तोह आमच्या आरोग्याक बारो सदी आणि जीवकाय बारा दिसता तेथून। गरम पाणी करपाक खूप टाइम लागतां पण मचिनार तां रोक्हदात खातां चुलिचेर टाइम लागतां।